اتعلمت السباحه تقريبا و أنا عشر سنين و اخدت حوالي شهر ونص عشان أتعلم و ابقي متمكنه و بعرف أعوم لوحدي و ركوب الدرجات اتعلمته وانا خمستاشر سنه واخدت حوالي اسبوع او اسبوعين في تعليمها مخدتش اكتر من كدا.